ஹாகா மாவோரி மக்களால் நிகழ்த்தப்பட்ட இந்த சக்திவாய்ந்த போர் நடனம் இப்போது உலகளவில். அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது, குறிப்பாக ரக்பி அணி மூலம். இது வலிமை, ஒற்றுமை மற்றும் கலாச்சார பெருமையின் காட்சி. ஹோங்கி இந்த பாரம்பரிய மாவோரி வாழ்த்து மூக்குகளை ஒன்றாக அழுத்துவதை உள்ளடக்குகிறது, இது சுவாசத்தை வாழ்க்கை சக்தி, பகிர்வதைக் குறிக்கிறது. ஹாங்கி, மண் அடுப்பில் உணவை சமைக்கும் ஒரு பாரம்பரிய மாவோரி முறை, சூடான கற்கள் மற்றும் மெதுவாக சமைப்பதை உள்ளடக்கியது. இது பெரும்பாலும் சிறப்பு சந்தர்ப்பங்களில். அனுபவிக்கும் ஒரு வகுப்புவாத அனுபவம்.